<hesitation> Kolotsain'i Royaume-Uni na i Angletera na i Britanika ihany koa, isan'ny kolotsain'ny zareo de ny fitondrana faha mpanjaka na ny monarchie, any amin'ny zareo izany ah de tena mbola mahazo laka ny fitondrana mpanjaka izay mifandimby amin'ny zanaka sy ny taranany eo mandimby an'azy eo.